Iyaa oo ngee owahange handilongo ngaashi oilonga ayo yomoradio ndee ohandilongo ongula okudja potundi onihamano yokeengula nena ohashipenge ndipenduke potundi oninhatu yokeengula handi penduka handi tale komalungula kutya otakupopiwa shike efimbo alishe olo lotundi oninhatu ondili komalungula hadi tale kutya oshike osho tashipopiwa moshilongo oshoyo natango mounyuni nokudja aapo potundi oninhe ohandiilongekida nee handiningi okaofiwa kange me handii ndikiikoshe nokonima ngee ondelikosho handi longekida ame nokudja aapo shama ndelilongekida handii popate ndikakwate outwa ngeenge nena apa handi longele kandili popepi noilonga amendiye koilonga naashi nee ngee ondayi moilonga ohandi tameke nee noprograma yange yongula yopohamano ngenge efiku oolo ohandilongo ongula fiyo fiyo opotundi onimulongo shimwe ashike osho handi dulu okulombwela oshosho kutya ame kandishi unene ofelende yeemofi neemofi dange ohandi dikofa uuna ngenge ndili moutuwa ndayuka koilonga unene ondihole kutya ame ohandikofa omunute umwe ondakofa omunute umwe ondapenduka ngeenge ndili motuwa omunute umwe ondakofa omunute umwe ondapenduka kashina neekutya ngenge onda dimbuka potundi onimulungo ohandi kiipyakidila nee noinakuwanifwa yange imwe yawedwapo shelikolela kutya efiku oolo Ngeenge omandaxa ile etivali onda dilaadila ndikaninge shike naunene okeelandulafano lange eli ndatulapo kutya momandaxa ee ngee ondadi koilonga ee aye ohandi katalelapo tatekulu aaye ohandii kuferende yange kukaume kange aaye ohandii keumbo shaashi eemofi eedi odiwete kutya odafa daetangemo ndikakofepo ngoo ovili imwe aike kakele ondina oupyakadi shaashi ngee ondakofa eevili dakoya pumbali ohasheetelenge yoo natango oshoombo shaashi ohandidimo unene ndaombokelwa ame odandjena noshina oupyakadi monghalamwenyo yange nongheenee shama ndadimbuka efiku oolo nee handi taalele kutya olili ngahelipi kakele eemofi dange ohandi dikofa okudja potundi yotete yokeengula poimwe yokeengula opo ndina okukofa fiyo oponhatu ngenge ohandikakofa efiku oolo ongula ngeenge nee itandikalonga ondina nee okukofa okudja ponhatu yokeengula fiyo otundi onihetatu osho nokuli efimbo limwe hasheeta ndidime ongodi yange filufilu opo ihandimono omapiyaaneko aavo tava dulu okukala vadengelange noku nyonenange eemofi kakale ngenge ondina oilonga ndina okwiilonga ohandi dulu okutya mefiku ngenge ohandikofa ashike eevili ngoo odihapu odili mbali ile nhatu, nhatu ongenge nokuli dihapu dikwao edi ohandi diwedapo shaashi ouna ndili motuwa ndishi kutya aaaye moutwa omu ndili ee aaye ondili nawa kapena oupyakadi ondamanguluka kapena ou tadulu okupiyaanekange ame haame handi shingi ohandi shingwa nena oshahala okutya ohandi dulu okukofapo omunute umwe ile dili mbali Handi penduka omunute umwe ile dili mali shoo osho oshafaafana unene ngenge owahange handidi konele yonumba handii konele ikwao nena oshayela kutya ohandilongifa efimbo oolo ndili moshitukutuku omo ndikofe ame eshi handi kafika ponele oopo tuna okuya ondaa eemofi odapwange nale kakele nena ponele oopo nghishiipo nena natango ondina okuninga kutya ndakofapo ominute dili nhatu ndapenduka opo nditale kutya ee ponele opo handiende opo nele peni shaashi unene ame ondihole okweenda oinano ngenge oile ondihole okweenda efimbo elilokwatoka handii nande opo hamano komatango ame ndikafike yoo mongula kushe opo ndika mone kutya eshi efiku lomongula talifiki ohandi kelipyakidila noinakuwanifwa yange nohashipenge yoo omito iwa kakele efimbo limwe oto hange neekutya otuli ngooo naave tuli nande omuumbo tuli moseti ngenge owahange hatupopi naave inohanduka ile hatu popi naave mongodi inohanduka molwaashi kutya eemofi dange hado unene ngenge ndihena osho handiningi nongenge ndafa ndili omutumba ndamwena ndiwete kutya aaye paife mutu kandina oinakuwanifwa ihapu ile haipopi mongodi luhapu ohandi hange nee nokuli ngee ondahala okukofa nawa ohandi denge ongodi tutuleko nande ehokololo opo lipenge omito ame ndikofe yoo diva